Ta ye ko'o kɨjlɨ naá lo iyo nka ve'e á, xi livi nchinɨ nandɨ'ɨsoi iyo ye na'nu ye kuexi, iyo ye lo kuu, iyo ye lo kuu livi ye kɨjlɨ nde'yu naá, xi iyo nuu lo xi'yo ndeyu naá, te nɨ iyo ye lo ndu've tuli lo <noise> ko'oso naá, xi nchinɨ nandɨ'ɨsoi xi ñaliko kua'a lo ye lo ja'a nkaso ye lo ku xi'ya nka joño naá, kandu nka, ɨ́ɨ́n nka na nka lo na kaaso naá te ñaliko kua'a lo naá lo kua'a livi tuli lo ko'oso naá, a lo kundojlo nka yɨjɨ a chinduyu, nka xi nɨ kuu ye kɨjlɨ lo xi'yo livi joño naá, te nɨ kuu ye kɨjlɨ lo xi'yo, <noise> kua'a nka taka ye vijli naá, na nka kuu tuli naá, yɨjɨ naá, chinduyu nka naá xi nchi nɨ kuu, ye kɨjlɨ naá te lujua ní ye lo kuu sarten naá, xi naá lo na la kayuso chinajɨ naá, a kua'a nka nchivi a